Izy ka zah mamboly raha anatigna tagny maigny na amin'gny le fotoagna tagny le maigny tsisy ôran'andro igny, raha ataoko <hesitation> itantagnako raha amboleko io mbô tsy ho maigny asiko <hesitation> ra-raviravin-draha na labasy na gonigogny magnarogna izy, izy avy eo ke zah zegny tegna le mila maharaka na de <hesitation> tsisy ragno mila ndraikindraiky zah mila manidigna ragno izy miarôze izy akeo.